Tari'a, Suku'u, Heruba, Resiura, Kasi'oo, Kasi'oo haia are'ei, Kasi'oo haia bo suku'u, Kasi'oo haia bo heruba, Kasi'oo haia bo resiura, Kahu'u roa.